Biu manteca ni kjuande laiaujan aveces nda taung nda laui ljiee y biu aceite ni nda laui mimp y biu ndalaui ljiee ni mu nijiy kiu y si lañjieng bi nda staguay kueje pa nda ne mimp kji laju nda laep nkiutalung njuande lajañ bajau pero kiua mas payan es biu aceite nijiy tauin mjin nep sopa kji meje nibiu taueban aceite pero nip laju nda diñiu naung porque nda laneng nda lakualp bu kañjiuy biu tsjep grasa nep naung nep mas nip lai nep mas. Nda nep nep mimp aceite nijiy mu nda laep mimp y biu aceite njiy mas nda kui y si nda ni nataung nda nip lame.